Tenu va tsi roe meto tenu mono famili pene mam to mukai upas noma, mam o mukai tatete vagum menoma nabana. Bero taem pemam o family emam komana totete noma ma ar nemam tsetseako noma veri nao en mosina, gono bai ka vagana, tete noma ka beteme en mosina. Ka muka i tate itoi menoma nabana famili pemam emam komana to tete voso noma ka. Mam bero ar emam to tete en mosina ka pe saka enoma emam or famili, tovets noma paia ar vape upas pemam or famili pa nemam tete noma en mosina. Ka romana tsan kes i so ka vets to nare po meo tete, tete pa romana to mukai ta vatoi me na voso. Voso, <hesitation> te rova romana en mosina vagana ge eni gono bai ge e eni ma ar pa voso. Vatane vaveni nabana to kikiu nor ama kain kain, kiu moni ma ar pa romana po taim pa voso, ta te itoi na ma ar veri. A romana nara nare ma po meo kain tete geve, <hesitation> nabana to kikiu noi a ma ar vakav pa moni rova.